Ngu set de savarans i mak ura ura vramak. Qurlut imit diip magat duna nan qital ama mrlan nun imit de magat de da quasik qitle raqurla. De magat da qiamat sevit da ma ngrl mamga qa sil, i diip ma tami ip undran da qia sil ip undit sevit ivu i qit sevit sap ma usik. Dep magat do na qiamit ba sevit ba qurliqi vit pama osik. De da ma ngrl manga qatit ba qa pas tmun ivivt pama osik. Qi arala diip magat dura rlguirl sai sarvra ma luqup da qurluna i da qia talun i qital yait tuarl da yait turl da yait tuarl de magat da qital un ba bama barlun da qurliqi nun de da qitalun. Davi da qiqukmas tangna una ivan quasik tki tle diip qi tkamat taqurla i ama qunasim nun dap qitakmat taqurla i raquarle ara vimvim nun ba gatgat praqi i qaitki ama qunasim nun. Qi atit ba qitmatna da tkia. Tmatna rangna ma smas ip suqut i barak ut ip utas dap qitmatna rangna ma qalainga ip savrun. Bev i yane dura duna ura utmit savuk savat ma Malasaet puk. Da qurlut puk dura tmatna, ura tmatna sagal ama galip ama ngrl mamga qa rlap, qarlap ama slangi ama slurtki. Da ma ngrl nangi de da quasik tkitmatna i qurliqi nun be da qitaqan ama qaqat ip tadan ip tatatavraqi i nani quasik tkitle raqurla i bup nama takmrirang i ama qunasim nin da qitmatna ranga ma smas. Da tikia tit tangna ma smas da qiatit tkia quk da tkia tit tkia mnam ama takmrirang ip baraqun, qitmatna rama qalain ip savrut Diip magat da qurluna de da quasik tkile raqurla i ama qunasim nunba sip niase da qiamraqan ama ngrl manga i qatrat navaraqi i qaitki qatit taqa ma smas. Divu ip baraqara ip tatas i askrl un de da ma gilim nun be da quasik un drlain aqarang. Dep yane dut mit ba sarual ba qurlut tavarl <hesitation> ura ora utmit saruvarl sagal ama lavu navat ma. Alaqasam da qurlura ma Bunanan ara lavu diip magat da qurlura, qurlura biv yase dura rlguitl bsari. Da qurlura diip magat da qurluna buna rirl biase ama nun. Diip magat dama laviam da qasa yanatle ama barlim nina da qasa ida yandit namnun i qasa undit, undit mama nu. De magat da qurluna i qasi da qitmatna suni ama barlim nun, diip magat da <noise> qiatit i qiait saruarda qiait saruarl ama taltki i qiat drlam i nani qurliqi raqurla de nani quasik qiat mat na raqarang dap taqurla dap slap slap praqi i qitmatna ip savrun da sika ma ngrlmamga ba qasa quasik qitle raqurla. De magat da qasa ma barlim nuna se qiana nban prama taqmrirang savrun ivu un dit savrama skul diip magat da qaikika utdan ba yase ura rarlas navra ma qunaska bavit bura prlsat. Diip magat dama laviam yana taqan ip yan dran mran ip aqait tkiatit dava qait de quriqia de ama, ama laviam yan ip diip qurlingua da gu garliqa qatan ip qaitkep brarlsat da qaitki de qatan ngua dan ip ngua skul. De maga da tatit ba qi skul dap ngua de qurlingua i qurlingua vrama luqup ngua tat navat gu laviam samlat de magat. Dura atmatna ta ma ma ama qalain ip savet gugarliqa. Diip magat da yani da i du ngua de rataqan ip ngua tit da ngutle qulaviam de ama qunasiam davat de bup nut na qasa i una da samnuna giltka qasa. De magat dama ama laviam yana sil ip diva dan da qurlingua nguna yam dura tmatna tama qalain. Tat dana bev i yase, tatit ba sasa mak bev i yane da qasa quasik otki su da tkiamit samn arak de magat da qurlura de da yana taqan vrangue ip ngua tilt da ngua de nguasil, qurlingua. Dave da naquarltamna da ma ama talak puk pat ma Malasaet ama talak ama slurlngat. De magat da yan mraqan ip srlak na ngua semak, de magat da yana rarlma i yana tmatna, yana tmatna vrama rlarap ip tatakmat nugu mam a yaqa ma barlka asmas. Diip magat da yana rarlma i yana tmatna sagal ama rim da yana rat ama qalun, yan rat prama qalunmat ama slurl ngat da ngana ma rim mat i yandruvam i ra rarlma ip savat lungra. De magat da ramraqan, ratis ama ama ngilira vura qamas ip ip lungra, luqa ma nirlaqa qarat savra ip takmat na lungra ama smas. De magat da. Ngar arlma marlamgi vat luqa amam gua nmn manaqa mam de da quasik uratle raqurla i ngan aqa de arait quasik qet. Ba qasa i dama mu aqavap ngatraqa ip diip qarakmat nana, de magat dave dut de ura prl i da ngan i yan kuarl ama ama vlamiranga. Qasa ma barliranga de magat da ma ngit ip tatakmat na ngra, dama rlangi yat dan braqi de braqa de magat da qurla ma ma guan mnmanaga laira de magat da saysi dra nam ama langi ip qaet savuk. Qatira be savuk, de qasa ma qaman galka da qa kuarlaqa rama smas de quasik qasa qat dan a de sarvit be da quasik qatle raqurla. Saqip ngana qa prl savat yang ma da saiqi ngan luqa de qatamarl amam de magat da pra qurlura vrama gilka be nani, vrama upka dave dura plang ama vlam ip binga dra takmat na lungra ama smas. Dave da qurliqa sama qanaqini ama langas, de magat da gu yak ama mam qatdan ba semak da qa baing sasa de qataqan braqa de qasa saravit i ama qanaqaqa qanganga dap bingia dra takmat ni aqa smas. De magat dut de utmit savat lungra ip urtakmat na ura yak ama mam asmas dapa. Uramam de qurliqa i qavas. Qurliqa saqi vruriaqa ma amam ut i qa vrlsat be da quasik katle raqurla. De bo qurlurivit ba ama srlai, de dan ama, ama qip bama rlangi dura da krlurare dak urarl qurlura guirular ee be yase dama laviam yana sil ip qurlura ya i ngarak sut dura mngim pra u pra bit diip magat da qurlura dura mgim pra bit ba ip binga ngilngil, tutas ama smas ama visngat i mani bsaqep bingia da ngrar ama ngrl mamga. Ip de magat saqa sevit sap ma usik lama qa <hesitation> de magat dut dan drasil i qasa diip qurlut mra vrura luqup, de magat dut man ba sarimak ba qurlura mak ba unerl de qaitkika savuk de magat dlut dan ba msari mak i qasa ma barlta nut. Bevi yane, be bama barlim muna baqasa ida rataqan ip undet dan drat navat. De magat da undit dundratnavat du qurluna be duna laviam yan vastamun i lue maki gat pra yam. De magat da qurlura, de magat dama mrlan ngat dan prama. Pat ma Malasaet be dama qaqat ta vait ba rataelas. De magat disai ura qivrait, utmit mnari uturaqavap nura quvang vuk. Utit ba savak dutritang dutit ba ratarlas irang pama qaval, ba qurlut imanap bama qaval. Sirang daira brlaing imanap dave da qurlura lava lava nu vrama luqup. I tavas i ama, ama ra iratdan savrut. Utrlas ngara ba qaitkaqarl ama qaitki dap qurlingat imanap. I uran srl ama it dalang mangat be magat da vrlsat lungra da saqi ura rlquirl savra ma luqup. De magat dama ngrl mamga qa sil, divatit samu ip ura rlas i uratmatna sagal ura qarang dap kurlavat ura ngning. Utit buratmatna dura rlquirl, ura rlap ura rarlma i uratmatna, uratmatna de ura rlap ama galipmatki ama slurltki ip sagal ama galip. Ura rlap a ya bep magat da ratrama quata diip magat da ratmatna qi ira rlap da rarapmat da semak da qurlia ba ma nirlaqa qasis da namrama quata ba rapas. Trap de magat da ratdangmas sagal ama galip de magat da rakusarl ngra da qurlingra bev iase, da qurlura da ratakmat nama vatki i qasa ratuvam na ma vatkia saqama galip angrarlang i nani ra vas. Qurlura da ma ngrl mamga qa sil ip as diip ura paitmat sasari savrura luqup lira. Ura paitmra be sasari savrama luqup lamak de ut man de qurlura mak bev iase, da saiqi ama ut guirl ba savuk ip ura pas. Qasa ura dangmasa de magat da ura vas da qurlia bev iase, da ma ngrl mamga qatit baqa mnam ngat amak mnma kravat diip magat da qa guirl sama malapka bev iase, da qa sil i luqa mamalapka de qurliqe lip trakmat naqa ma vtki ip sagal ut i quasik ura qa ma vtki ama atluqi. Da qatuvam naluqa ma malapka diip iane, de quasik ktle raqurlai saie qurlut vuk dap kurlut mra. De magat da qasil ip diip urit savak. Saiqi utmit ba qurlut puk. Da qaitkika uratmatna, ura tmatna baraqanas devuk. Diip magat da saiqi utmit samuk sada mal ba qurluri uri manu dura tmatna banas da qasil taqarlani ip qatuvam nut ip priang ama dura paitmat lavit prama dam sama dang ama dangiam ama qunasiam. De magat da ura paitmravit saliyama butira bep ura mngim semuk, de uratla ma <hesitation> ama ama orltkia ma quanasqi da iyait de iyaprarl ba bing narsraqi ba ya vait ba quasik magat naqi. Diip magat da angrl mamga qasil ip qurli luqia imanu dap ura rakmat nama qunastki ivurstki. De magat da qaverngia da qatdan saiqi ba iyase. Qana rluavik, ratdan saiqi ba i yase da qataqan ama nangina ip tatit tama ama lamat. Nana ma. Wivas dangna ma sai savrama ama quiramga dap ma quata de ratit bra saisai mrama qusim mrama kenaqi. De magat drat dan sangat ba yase, dap askrl ama dulka de da qurliqe raptap pamga bep magat da qamraqan ara ip diip ta kuram. Qataqam ama ngrlnangi diip yana, yana kuram de magat da yari ama quata tatat navrayam i ratriang drami ra kuram i quasik magat na yam. I ama orltkia da ma dulka ma qunaska i restam vraqa de magat dra kurama ba vrlsat da qurlira ya da tanin ama qalun da ranin ngnama nat i ratuvam sak luqa yarlang i nani ratas. Kurliqa bev iase dratatambat, tatatambraqa de ama manga darats. Tatsa de magat da diang de magat dratit dra rarlkut. Trarlkut ama vat, de magat dap diang ama vat, da saqi ip magat da qasil ip qurli lungra ip priang da saiqi qa paitmat de qaitki de lungra ama vat de diip ka quarl samat ngat. Magat da, qasil i ka paitmat vat luqa ma lotuqa navat luqa uras i mani qa mriyait. Qatit, qatit da qa pas de qaman brama qunasim da qaman sem ba yase da qaitki barak lura. De magat dra, trarlkut lure qaitki mudu quasik tamda. Da qamraqan da qrlani, ip lim lima ma qunasim de lema ip pat lena i qaitki mudu ngrak slura. Qasip yane, da qasil i qasa quasik magat naqa. Yari rataqan da qasil i qasa quasik magat naqa de magat da dang naqa raqurla. Diip priang ama taim, da qataqan sangla ma ngrl nangi i ngulu diip, tki diip trakmatnan ip ta raquirl iva ursal. De magat da rarguirl ba msari savrama luqup i mnda qatakmat nlungre de qatat namra ma ngrl mamga i mnda qaraqurla. Qatakmat i da qatu ama tal ba qatra ma. Orl da qatdan sangat botas. Da qatit da qa rarlgut na ma orl i bup nangat, de magat da i yani ama lavu lure i da make de dra, qatlu ratakmat taqurla de da qa ma muaqavap ngatraqa ip padip katmatna raqurla. Qaitkika i da yane da quasik katle raqurla de magat de kasiquat de qatakmat taqurl i da make ma ngrl mamga. De magat da utit savuk, ura skul a ba i yase idu raskul i unrarlas prama langiqa davi dura laviam de da qurli yama vuk de yana, punaqamas da yanarin baraqun. Nin baraqut <hesitation> ngi adrlam i de be undit savra ma skul de magat da saqi nani una laviam yan mraqan un, ive nani bain sun dun dran ivun dra ma kabalaqina dun det ip una qukmastam matngat. Dun drama pilitina dun diit ivun na qukmastam matngat. I nani bain sun duna untalak. Ba nani unlaviam yana srlin un da yana viprun i quasik una narli galiam ip undrat navra i dapqurl la yana taqan prun. Nanu dran dunrarl <hesitation> una, una una vang ip una paitmat gal unari i ama rluvis nut ip uratalak. Nanu tit bura quknas mrama kenaqi ip nanu dran biase duna knak pnina laviam ip tama smas da yana gu srlin samrun i dla yan druvum de undit knun avang. Davun laviam da yandrlam i qaikias quasik magat ip yan rarlas aqarang daimun i yana vimbim nun. De magat da yane dura ura laviam yana, yanmit ba samuk ba qurliam muk i qatikika slap slap praiami qaitki yan tmatna rama qalain i nani yadru vran davun de ama laqun. I da yana taqan sagal un de da yan rurlistait prun da yan taqan ip ngulu nania ba yana ngingarl vrun. Da qaitki un de ama gilim nun tave de yana rlatki sun duqurla ba nani yana taqan ip untak prama lat de qasa nani ama laqun i qaitki un de ama gilim nun ba qaitki nani yana taqan brun dap un paitmat prunavang. Ip nani ma da sagi urdran ip yase ip qaitkaqarl tki taqanin baraqun. Bevi yase qasa ma barlim nuna de magat de qurlia mra qasa idiun de unin banas. Undrarlvit duna nin banas i yaitki nin una qalun dav iyaitki atit da yamali runa mastamna ivuna, nani unin mangat ip undrastamna ip magat duna det savrama skul. Ba saqi bingia da saqi undrarlvit seda malaqun dun man ba masari duna taqan ama laviam divuandit ip qurlivin puk puna qamas. Da yanin baraqun i qasa dun dran sinavuk, de dut dang savrama skul ivu ra ra <hesitation> suvamda rataqan ivutit. Utit ura tlu ruraqa ma mung de utit a basivuk, bura takmat tura munga dut dan sangat bevi yase da ura tiksiqana ta taqan ut ip bingia dutdan i urtal ura vistkina ngan ura mastamna baraq urare ivautatnavat <hesitation> ura ura savamda ip utatnavrara sliranga i quasik ara ngarang. Dun mit. Buna laviam yan mraqan un, qaitkika diip van dit samuk ip una takmat samat vana biqit. Dun mira buna takmat tangan uriang amasmas sap ura vatki dun man sangat yase be binga undit, savuk. Be bingia i undet savrama skul de magat da yana mraqan un divuna vantal vuna qama qaluniam i yait ara yam da yait barak angana lavu imani rataqan vranga. De magat dutira ba sevuk sangat, davi duratal ura vistkina savrama skul de magat da guait de da ya ama raquarltki vraqi qaitkiqarl i de yatmatna da la ma laviam yan sil ip vana tal ama vistkina da vanatle i vana vana rluavik. Undera bep sevuk de qi de da qitalak i yatal ama vistki de da qiangingi de a de qiarap mnum una rluvaqa i luqe dut dan. De magat da, utdana be prlsat da ngua vait ba samak ba ngua sil baraqa ma laviam saqi dama laviam yanman ba yase ba yana yanrurlistait praqi da yana taqan aqi yan taqan sagaltki i la yan tapan un ivip bun det da quasik una talak sama vistkina mruna ngaraitk. De magat da vriang ama taim ip diip utit ura tiksiqana rasil ip divutit i ura tal ura qalain i qasa diip ura lua maqavuk i qasa diip ura prlsara dama ngastki ravas. Diip magat da, utit ba sevuk sagal ura tiksiqana darasil, ura vak qasil ip lip iura nin banas de diip urit sasamuk savrama bura nin banas prama ruqunapkam, de magat dap urari de qurlira vuk dra nin banas de vuk. Uranin banas vrama opka be prlsat, da urarguirl urarguirl bevi yase ura tal ura yang ama smas i lira utmas dam ngat. Dut dan bura taqan ura lavu ip tatas lungra nasrut i lira utmas ba damngat. Be magat dura <hesitation> ura luqe diip ura prlsat i urnin banasa dap navat luqa uvas i divura ura prlsat. Dra mraqan ut but mit bura takmat nara mengi, ura utit ba ursua. Ip lip sevuk savrura skul i ura prlsat. Utit ba sevuk, da qaitkaqarl idura talak, ura talaqa be <hesitation> ura mena be lip sivuk dangan urtalak be lip sevuk i ura men, de ya quasik yari yut nara de quasik tataqatakmat. Dep magat it nani urarlguirl da ura suvamga qataqan ut <hesitation> edamadu tit ba quasik ura taqasu inan? Ba yari de quasik tatakatmat. Diip magat dama yari ratdan da qurlure dura mali nara i qaitki ramen. Tatakmat nara vang ama slamun be sosa de ama takmrirang ngatdan. Ama Ama Ama qip ngat dan ba ngra men a ngra mena be prlsat daqurlura i ura brlain lura de <hesitation> ura brlaina bep bingia da ngilngil dut it savrura luqup i vrlsat na yanga dut dan ba msari da ngua mit be saqi savuk da qurli gua ruvaqi yan uma lava. Ngu mit ba saqi savak de ngunarlip qaitki qurligua i ngunarlip gu holidaya de qaitki vuk. Qurlura de dura mam gu ya qa maman de qasil ip diip urit naqurl tama ama munga sama amu vaitk. De magat dutit ba semuk de da quasik uratle raqurla i ama munga de ama slurka. De da ura rlatki ura mali naqa de dura knaka vrama vait avanu i vadiip qalip tam ngat ip baraqat. Da ma ngrl mamga de laiutit de qaral ama, ama bigtki ama slurltki nama qalun i yang i ren prangat dap yang de ama yamas ngat da ngna ma mastamna. Utira be semuk da qatap, qatap pamga ba qrara sama vaitka dura nganga durmali but rangat ba sap ma luvan da yang samrama bitkina. Dep magat da saqi qasil it divurit urit ivurang amanap mrama kenaqi ip saqi qasam srlaitk nura qarang ama srlitkirang. Dura rlguirl ba saqi ut dan tama kenaqi i ura pirliraqi namak daqas ma opka. Utira bep ura ngang ana mak ippada ma rlngi savrot da saqi qasil ip qurlura da saqi uranin banas. Uranin ama vaiti i lungre mani lungre la qarap sangat. De magat da. Urnin yanga da qaitas kurliyanga i bup da qasil diip kurlura dura nin banas irip nani i ama rlangi ama barltki de diip qurlaqari ayia dara qari ratiravit mrama kenaqi. Uranin banas da masna qanam yari ba ramit savuk yak ama rarlimga ba qamit savuk ba qamrama alau da qaman sagat ba yase. Dranin mangra, urnin mangat mura psas angra samra ma gabalaqi da qasa rarakmat nama altingia ba ma mraqas. De magat dra ngingdaitka daqasa ratuqunaqi ivak dav ura uralavvrlap ama vait ama slurlngat. Ura rlap rlavangra de magat dura durl, durl dangrarlan dap qaitas saqa ma rlngia saqi nani magat dutit mrama kenaqi. Urnin banasa be prlsat da qasil, de kurlaqria gluriang ama quvang dap utit ravit, de magat dutiravit mrama kenaqi da qurlura rluavik biaria. Utiravit be sevuk, da la utdan de qavait ba qa quap ama stringana ma ama ngariqit da qasil ip utira de utit ivara pas. Utira be sevur daka utit ba sagal luqe qararlas de qasiquat i qaranang braqa de imrlan de magat. Da qaitkiarlt desa yait ama isingaqi ama slurqi. Be magat dura ngang ivit da qasil ip diip qa pas tayaqa ilaqa qarlanaqa de magat da qaitkarlaraqa de luqa de quasik. Saskrlip ura ngang ivit ip sagal yak ip ma dapguas de qasiquat de qamraqa i quasik saqarang. Ura ngang ivit sagal luqe ma rlatpas de qa tkiarlat de siyaya bama qun asim be luqe ma ngriqit de qatkarla de askarlka siyait de magat dura talngat ra da utiravit. Utit dura quarl utit butit, butit bevi yasevuk da qa ditk ditk man yait yase dap ut de utit dura mali rama orlan. Da qa de qatit i qarvirl tit daqapas lungre la qatit, laiutit ip ura tap pama munga de qa. masna qa vait ba qavaita mrama kenaqi da qamungat. Utditk anamak i utit nasat da qaitkika qa de lavit i qatit iqarvirl da qataitmat na yang ama esing davat nasat. Utit dura quarl dutit nasaraqa dutriang ama orlan de magat dutit, butit be sevuk, i ama qarlapka ma slurka da qasil ip diura guirl. Dap la qurlurarimak ama dap guas nara, ura rlqurla bevi yase sagelta drasnanbat ip la utira but ditkmat naqama esing ama qasna, dut sil i utditkmat nama ngriqit nganem. De magat da saqi ura nin ama qalun, urnin banas ip meram i la de urin ama res navirl dap utdan slungra de urnin ama qalun sagal ama atitka ma slurlka nama suku ila utal ka. Utdan saqa bevi yase urnin banas dut i yangip nani barak urari lure mudu utmit namnara vuk, mada utmit namnara rak <hesitation> urin banasa dut mas a ba varlsat da yang dut iri ura talngat. Amrlngi dap avit i utit, but it, butit butit butit ba ngilngil savrut lavit i diip ura nang bat malaqas. De magat da utit ba semuk, dras nanbat nura dura kuarltlu ngra baraqara i lungre la ura paitmat mrama kenaqi dura plangat. Utdan sangra bevi yase da ranin mangra dutasa saqi utnara dap trarlkut samrama vat. De dra snanbat ip lungra naqua dut sil i lungre mani utmit naquarltam a munga dura mam qasil ip. <noise> As divurit mrama kenaqi. Dalira ut tapluqa dap namn i yaqa i qurliqa de magat da qa mraqan, lura ramraqanaqa ip diip ura guitl ip semak ip saskarlka ura rapluqa ip ma qunasiam. Utira be semak, da qasil ip diip danga, dap qurli lungra imak ip blua i qaitki qa naqari tet ip tamngat. Da qurlia bep priang ama taim, dratit bsemak tratra tatit ba qaitas semak da qaitki qa tap, sangat. <noise>